عشان تستبدل مصباح كهربائي، أول شي، طفي الكهرباء من المفتاح، بعدين، استخدم قاعدة المصباح لفك المصباح القديم، وتأكد إنه بارد عشان ما تحرق نفسك، بعد كذا، خذ المصباح الجديد وركبه مكان القديم، بس تأكد إنه مثبت كويس، شغل الكهرباء، وتأكد إن المصباح شغال، وبس.